زما په کور کې ډېر ګروپونه دي، ما تر اوسه هغه نه دي شمېرلي، خو ډېر دي. زه په یاد نه لرم چې وروستی ځل مې کله دا بدل کړی و. خو زما کور کافي رڼا لري او د بدلولو اړتیا نشته.